Men cho'qqiga ko'tarilishdan oldin to'g'ri jihozlarni, masalan, tog' chang'isi poyabzallarini va ko'k ramasini tayyorlayman. Sharhlar va boshqa sayohatchilarning tajribasini o'rganib, xaritani tayyorlayman. Muntazam jismoniy tayyorgarlik bilan birga, zarur oziq-ovqat va suyuqlikni zaxiralayman.